बढ़िया दवे ग करण जू ल्वोग छीन उ अब ज़्यादा जीवित रौंदा जैसे जू समाज म जू बुजुर्ग आदिम छीन ऊँगी संख्या भी बड़ी ये से जू स्वस्त्य सेवा छीन ऊँगी भी माँग बड़ी और जू बुजुर्ग छीन परिवारों म ऊँगू महत्व भी बड़ी।